Kua Sud Africa, tëtä guaju africano, <hesitation> mopëtïramiuñoko aipo jaereta, Nigeria ani Africa entero ndive, jaereta apö, jekueaño jaerta jokua oesauka jaereta, jeko, ani icostumbre, ani oeya mbaeyekou iyïpïreta supeva <hesitation> oyovake jaereta ipuere, jekuaeño hasta el momento oesaukareta, jare oimeyave ojo kiareta opou ipïri jukurai jaereta oesauka iyïreta jeko.